Ba shangme ghi mun year kin pagha rayuwa shine woh munam ko minam karan ku muram kin ken kene ъa ba shangme ъanburum yirin yere kaman yanda un nani tun farko kin en kene woh bahmun rayuwe ni ba shangme ba muna na yin koyi na ghi ba shangme aha bini ba <hesitation> yin ken kene woh ъamu yawo ba shangme rayuwa ah duwagha kaman yanda mu yamba koyi ni bi ya amma boh nlogham kin ken kene woh ba bibne lah ko munam ma ai bah logha yanana ah ъoh nya kobi yah ya nana mina ma yap ha ma yana ba paghe aya pak ba shangme ghi ba so nyer kin ken kene woh ъamu na ya ngha na bam ba shangme shawara ah rayuwa misal, woh munam ma ъah logha ya pag ghi ya kyon kene ъele bamun mun yere ka ken kene woh yah nyer bamun mu ya woh nying tebe yamba ma aya bang ni woh yamba ba tare da ba gaba ying tebe yamba ka kaushi ba <hesitation> ghi gbal ghi mini ah nah bisum nuwe ri ba boh yin logho yin pag ghi yin ken kene woh mu nana shagla ying tebe yamba ma lela ba logha ya pag ghi ka nanma boh nbi njere nana mini ba shangme ghi kenan pha ba ъibne ba kin nbi Amma kin logho kawai kin kenkene woh bamu ammay a nu nkari ya dum gye ya pag nana mini minam kuma ba shangme hali ba kin logho ki iya pag koikoyo ai rayuwam dobe wani masala kenan so nye ken kene ba shangme ba nburum munana shagla ying tebe yambo shagla ghi ba shangme mu yakeni kene ah mi nzumza kuma nyer ki woh munam ma ka dob ba shangme tarbiya ga ba nburum ga yamba woh banburum munana lela boh logho ya nana ma ehen ah gab bah mun. Ъah mun mudo nanan muni yen muni ъamudo na ihin ai nge pag ba bibne hali bane shiyasa iya pag kolkoye ghimu ngye pagni boh yamba sub bug ah mun ka gab na yamba log tig bug ah muri ah kumu lidua kenan fa ama ki kullum kum ъanbwum kiyab muro ko ye no ъale ya ba ъibne ko yo no bal ъele mini-ko yo no ъele mini ago ayak kuni who muno kamba ayakak kum rayuwo kamba manang kin ken kene woh ba shangme ъanburum munana yara yak kunam arauwa manang ko munam ya ken kenen woh wah shangme banburum ah rayuwa gha so da ba gulla ka shagli ba shangme ghe woh ba bibne ghi ah rayuwo da yere ka ken kenen woh ba bibne ъa nbu rum ba kaman yanda mun nam minam bamu ya pag ba bibne ghi ntab te yero ba ъamu ya pagba bibne ghi Nteb tey ngha bi goyon baya ba saboda man nsere miye keh pur wuru won njere yamba ba tayaya kin bi tigh in bi tigh, ingha bam man nken kene woh bamu ya ngha bam haske ami rayuwam musamman ga yamba ama nken kene who bamu ya ngha bam haske ami rayuwam musamman ga yamba ama nken kene woh bamu na na i yere ki ga ka yam ai ya pagba ki da ki banburum wol minam ah ina ken kenen wa ba shangme banburum munana lela mini boh loghe ah pag koyi woh minam ya pag ko man woh minam so nyer kin ken kene woh ba shangme bahnburuu nyer ki woh munam ma ka ken ken woh ba shangone ъanburun da ken kene woh ba bibne ban burum ba nyu ъbah mu ya ngha na biya ba shanghe shawara nyer ba mu ya ngha na biya njere yamba nyer ba mu ya ngha na biya ko man mu na na ъa na ma ah bomo ka kumyi ba tare da ъa pagha wahala ba so njer mu nyer keh boh yamba yak kunam boh yamba tig bugna muram nya ba tong kun ko yen bi logho ki ken kene a ba shangme rayuwa boh muno kuma lela i loghe iya ba nuh nbungun iya ba busu yele yugli yi ka tigha nzal yoh ghi mu aya ba pagha w ningham yara yak kuno ba kuma su ba ngeh bila mu samman sum bike iyaye boh munisum ya pag ghe sah yugliya kisu tigha nzali kisi na biya chewa nning ghe mudo ba na ning ya saboda ayaka ba yum bi wun ni molong aka ba yum mun changi Kuma ki ngha bukata wun na nonaning woh muno no na kya bi njere muna na njere-njereh shedan maba yugli muno ka tighi ah nzali yoh wah ken kene woh ba mini-wal ken kene who ba meni shale ъa mini manang ъa mini manang ama ka aya ken kene woh ъa munana libi yer ke gab kea yoh gaba ki daya ai toh ai halo dobe wuni bola kenan ghi lisi ban munana bah nburum boh liseh daga mi ghi pono nake sobo toh rayuwa dobe bale mudo na kenan nyer ken ken kene woh bele ъa nburum ъahdo ba nya tong yamba ki yamba rabi minam woh bele ba nburum ъado na inya tong yamba ki yamba ngha ba shangme bamu nana nken kene woh yah ami rayuwa ъa mu ah shagli nying teb ba mu lela boh nkausham ya yuglina minam ka ngha bam ba shangme nyingteb mu ya bol hankaku k abo k ana ma na bi tebo shedan ba yer ghi ba ba yer ghi atake ka bom njere mudo <hesitation> maba nyer munana bon nlogham kin tong ko man ah mi lokoshe yamba ba ah mi kene shai dan ba ba shangme rayuwa shene ba shangme ghi mu na yakkuni sum ah mi nzumza mini ba nyimbi boh su ke sum kene bu shangme arayuwa nyer yam ba shangme she nyer ba bibne ghi ah rayuwam ba ghumu ya yak kunam ba ntab the ba yeri ba ghumu ya ga kpa yam Ntab te ba yeri ba ghe mu na na yamba ya li ni minam ghi kya dua toh ni njere min bi ni kenan kuma nyer ma woh munam kaman yanda mun nnani tun farko ka ken kene woh tebe yamba in penina hale ryuwa ъamun ъamu ya ken kene who ya boh ni ba shangme nnana biya ka ken kene woh hale ъale ъana kaza ama ken logho-kin logho kin nina ah-ah nbi ъele dalle hale ъado mu na na halagha maba tohai ah goh ngak kuni woh munam kamba minam karan ku munam nyak kunam ba na nshusham who munam konansa nyer ken kene hali ba shangme rayuwa ba shangme mu nana ya yak ku nam woh munam woh nyimbam who bah yam ɗom ъosu logho kisi ken kene ba shangme rayuwa di si pag ghi munana ъa nburum ya walsum ba ma ba nzumza mini ba ya pag ba shangme ghi ba ni yen ya yer yoh ba pagho ba bibne ghi toh ghignho nghe kenan har bamuya keni ai kyo ya nana ma wuh ah go muni ъamudo da ken kene woh yi bah ango muni bamudo da ken kene woh yi ba toh nya tong yamba ki di yamba di hadi minam woh ъele ъanburum bado ba kidi yamba di hadi bi who munam who ъele ъa nburum ba do ba, ba shangme ghi mun year rayuwa ki yamba had i minam woh ba shangme ъan nburumhadi minam woh ba shangme ъah nburum munana nkeni kene who yi manang kaman yanda mun nani mini ni alkamaram Bon ngaba muni bah mogoh mu nana ya pag ghi yayi ba ying yuglina mudi kin nabi bi nana pag nana-pag nana njere mu aya be mudo biyi manang njere mi aye kyang muko ah kyangho muko wuni ba ya bomo shortcut rayuwo yomaya bike shortcut so nya tong yamba ki yakkunam ki bi tare woh minam kin ken kene woh hale baman ba shangme ъa nburum ba shangme woh munam ma ka ken kene woh ba shangme ъa nburum ah rayuwa boh yamba yakkuni sum boh yamba tela dua sum ъoh yamba tig bug ah madua sun duk gimi su boma sum ki yamba ngha lasum ki budi bisum kunde musa pagni ba shangme ghi ah mimi yayuwa di si yere kisi kaushi bi yamba ba ъah kausho bi yamba fa kaman yanda mu tun mun nani ta toh rayuwo fa ya mi hasari so yamba boh yamba loh sar sum yamba no tig bug ah muri sum nyer kin ken kene ba shangme geh nyer kin ken kene woh ъamu ya yak kunam nyer kin kenkene woh bamu ya gab kpa yamba nye kin ken kene ъamu lela ya nana ma eh ъa mudo wa pag kakoyo ghe mu iya paghe ah mimi rayuwe shine nya ba ъalkun mini woh nyibam nɗom woh su ъa yam duk boh su gaba sum bamun mu ya pag ghi ba bibne kisu yugli ya kisi tigya ah njere muna yag kuni ya boh a tigho muno ah njere ba shangme libi bo bah mogho loghe Lyi nana ma toh peni muni bah mudo nyer ka ken kene woh yi amma ka logho ka ya pagyo ghi kawai muna ъan burum ya ba kab kollo bali a muro ma ba nyer rayuwa ba shangme i yin ken kene woh ъa nburum ba shangme ɗukusum yamba da ning minam ba da ning woh munam ba da ning ъa yam ba tig bug ah muri sum kisi ken kene woh yoh duk boh su fa sum nzum ka yugli sum ki si ken kene woh yoh pagbi sum ba shangme ghi ah rayuwa yamba wa yak kunam wa yak kuni woh kunam wa yak kune who nyombam pag shangme ghi ya yagna kunam sosai boh nningha ba shangme ghe toh rayuwa nyingle ah wani hasari kaman yanda mu nnani in har ъon logho kin pag ba shangme ghi ba a’ina zumza luteh minam har kin logho kin na na nya ba pag ba bibne ghi toh rayuwa yam kawai dobe yanda mu in nane dobe ba lisi ban ko yen ya pono nake subo ko yen pono ghumu iya lisini ah i ghe niki ke pon yon soboh toh ai ko’a ngaban njer mudon kenan ni ba shangme ba kenan inga tong yamba ki yamba yak kum ko yen duk ъah mu ah gabo ken kene ba ъibne ka yugli yi addu’a yam shine boh yamba tig bugh ah muri bah nburum mu ya tebe ka wog nying tebe mu ya ken kene wh nying tebe da yere ka kaushi bi nying tebeh yamba ba shine inya ba tong zamba boh yamba yakuni sum bah yimbi woh tiram woh ngyam dom boh si ken kene hali ba shangme inya tong yamba ke yamba yakkunisum Tog bugh ah murisum kaman yand mu nnani ba shangme ghi njer kin ken kene woh yi nyer kin ken kene woh ghumu nana nbi ya na <hesitation> da pag bele hali ya ъa mud oba toh a goh ni ba shangne mu dba kenan ai wa ken kene ba shangme woh yamba ki yak kuno ki ya kunam ki yak kum bah yam ke yak kun woh munam dugu who mesa nya ba pag kam musu ъi yamba ah muri woh munam ka ken kene woh ba munna ayawoh bah ъibne bah bah pagha ba bibne ghi toh lene ya gha rayuwa yaga ya dobe wuni masala so nya ba tong yamba ki yak kunam ki yak kwu woh muni sum ki yakkum ъah ya sum yakkun. Kou mara ъidi ningsum ah nzwa ba ъi di ningsu ah nzum ba duk inda bi su kota sum bi kunja ki budi skunda ki yaksum itong ker siya tongyi i yakkunisum kei ɗi ning sum ba bi nuwe pag hakuri woh su kullum siya kam ah ba salbi dugu who zmisa bari kubra siyaka ba salbi ama siya tong yi ki tig sum ah njere munana ni ba shangme ditik sum an njere munana ba bibne ba boh su logha sum sa tonghe di gan woh sum ba bih yak kuni sum nyer ba shangme yayuwa nyer ken kene who bah munana ah manaeng ah mi nying tebeh yamba nye ken kene ami ba munana khere ni tebe shedan ba <hesitation> bibne ban ba ъibne ghi Shine shedan so nye ken kene woh yi ba haka ma nyer ma duk bahnburum ka ken kene woh ba shangme hali da ken kene woh nying tebe shadan ba shedan ni ba tuk ban ko’ina bih ikeh ni yi yugli bani ni sug bana ni sug bana mini tebe ki gab yo fe ka kpa ke wol yoh fa ama ъah logho ka ya woh nying tebe yamba-yam ya tigna boh muro ba logho ka wum mana yamba nlogham nyer kin pag nana mini nyer kin ken kene woh bele bah nburum ъana tok ah tongho yamba ni kuno fa to pur no shaka yamba ya-ya amoinabo ki pug poroh woh yoh ama ba na mi ma na ma yamba ah lela nghambo nzum toh haka ma yamba ya juyi nabe nzum amma yi ni ъamu yaba wog addu’a ko yen ki ъah mu ya year kin ke kene tare woh yi boh a koto bi kunda dang ya logna yi budu kunda na nyingle ama ba kulo kundo fa toh na <hesitation> mi woni masala so nya tong yamba ken kene ami ba shangme rayuwa ken kene woh munam ma ka pag kol koye ъah mu nana yara ken kene ami nying tebe yamba ba tare da wane ghi mogho ba nbongsam bi yamba